الكتب يدو ليسباس ياسر، يدو المكان ياسر، سيرتو اللي عندو <hesitation> كمية كبيرة من الكتب. الكتب <hesitation> لازم تولي <hesitation> تعرضهم في قطعة أثاث للعرض، مثل الخزانة أو <hesitation> بيبيوتاك، نعم الخزانة تع الكتب. تعود كامل <hesitation> تستفهم على حساب <hesitation> العنوان ولا على حساب النوع ولا على حساب <hesitation> العام اللي خرجت فيه الكتب.